أحب الشواه العماني أول شي نختار اللحم ونغسله زين بعدين نتبله بالبهارات العمانية مثل الكزبرة والكمون والهيل، نضيف عليها شوية من الزيت بعد ما يتبل اللحم زين نلفه في ورق الموز أو ورق الألمنيوم، ندخله للتنور أو الفرن نتركه لمدة ساعتين أو ثلاث حسب حجم القطعة، طبعاً الشواه على النار الهادية هو اللي يعطيك الطعم اللذيذ.